Anisan'ny repoblika nahaleo-tena tamin'ny taogna dimy amby enimpolo sy sivanjato sy arivo taorian'ny nisarahany tamin'i Malezia zany i Singapour io. Noho ny fivoaran'ny toe-karenagny haingana <hesitation> da anisan'ny ivo toerana ara-bola maneran-tany ankehitriny i Singapour.